Yigua ikirau bae yandepuere yamo janga ivire kiraiko yande ivi pe oime yaiko jare yande, ivi ñanoi ramoko yande yayemosiente seguro esa kuaeko ome yandebe tembiu yande puere bae jeje yaiko